يا صديجي شوف، تعالى أجولك لو اخترت بين مشاهدة فيلم أوغدا لوحدي أفضل ألف مرة الفيلم، تعال جولي ليش؟ لإن الفيلم بيفتح لي عالم ثاني أسافر فيه وأعيش جصص غير جصتي، أما الغدا لوحدي تخيل أتغدا لوحدي ممكن يكون ممل وموحش، مو حلو مرة أبداً.